Lafa hiady varotsy antsena egny zao ô da i vidin'enta igny mo zay tsy mainrsy ambony amin'ny vidiny farany ambony da miainga amin'ny vidiny farany ambony iny amin'izay tena miteny ny vidiy asahiantegna anazy, da rehefa avy eo mbô mitegny ndraiky zagny mpivaritsy igny hoe ha ampiekaro kely, da mampiakatsy koa antegna, da mbô tsy magneky amin'iny amin'izay mpivarotsy igny da mandeha antegna.